ذات ليلة سمع موسيقار لحن غامض ياي من الغابة استغرب لانه عادةً ما يكون في صوت هالوقت راح وجاف حصل طفل اهو كان ياهل يعني فقير ما ويعني عايش في الغابة بس اهو وايد عجبه مهاراته الموسيقية فقرر يساعده وبعدين دربه لين ما يعني صار عنده امكانات قوية وبعدين صار عازف مشهور في المستقبل